لعبة النط على الحبل، هاي اللعبة ممتعة جداً وما تخلي الإنسان يشعر بالملل تخليه يعيد نشاطه وحماسه وتساعد على خسارة الوزن علشان كذة أنا أحب إني أمارسها وما أمل أبداً منها ويكون عدد النطات بالآلاف خلال هاي اللعبة.